إجازتي المفضلة هي عيد الفضل، أحب هالعيد لأنه يجمع العائلة والأصدقاء، نحتفل مع بعض بعد شهر من الصيام في أجواء فرح وسعادة، كل واحد يجهز أطباق حلوة مثل المعمول والكعك. بعد نحب نلبس ملابس جديدة، ونزور بعض العيد يخلينا نشعر بالحب والترابط هذا الشي يعطيني طاقة ايجابية.